Bene gerte, bene ak gerte ak <hesitation> wëttéen, wëttéen bi ñuy béyee <noise> boobu dégg naa ñu ngi koy def diwlin, boobu daal ak bene ak gerte ak ak yii daal dégg naa ñu ngi koy defar diwlin, <noise> waa yooyu yëpp pour man bu tii- bu tiir bi man buñ ko doon teg tey bu tiir bi laay wér. Diwriic diwriic lañ koy ooyee kooku casamance laa ko lekkee.